بیلچه د لرګي او پیلیز څخه جوړیږي. بیلچه یو اوږد لاستي لري او په سر کې یې کاچوغي ته ورته لوی جوړښت وي. د بیلچې د سره برخه پلیزي ده او نوک یې ډېر تیز او تیره وي. د دغه تیزوالي په خاطره په مځکه ډېره په اساني سره ننوتلای سي او ځمکه کاږي. بیلچه نه یوازي د کښلو د پاره کاریږي، بلکي د خاوري یا نورو موادو د لنډ انتقال لپاره هم کاریږي.